Sahil haya tirrakkam fogannadum wa mashakila bizidan kulla ma nadum umra zaad, fishan nadum kan umra zaad tafkira besshuqul albifida bilga aktar, wa bihtamma be kulla shai bihtamme be masalan kan iyala bihtamma lom aktar waqit liga iyaal kan inda mara kula bihtamma ba aktar kan inda amm wala akhayyan kula.